Ye tiempu nka a xi na nka kuu ni nchivi ño lava octubri á, te ye siente nka ye-ye kujnuni-ini nka so ye lo miji te kindɨ'ɨi kindɨ'ɨ nkai taka lo <hesitation> marzu kueni kueni te kujuiñi, tem marzu tuku naá, keye'e ye ja'ni marzu naá, abril, mayu jnu ye na jó nka lavi a lo nka te nde juniu te iñi ye lavi naá, juniu naá, juliu naá, agosto, septiembre, te ni ndoko tuku ye lavi nkaso naá lujua ni kuu, lujua kuu tiempu nka á ya á.